اول شي تبطل القوطي مال الشاي تحط قفشة قفشتين ايه في الغلاية تسوي مي حار لين تسمع الصوت في الغلاية تحط في القلاس تحط الشاي والشكر قفشة قفشتين وتقلبهم بالقفشة وبس خلص بيكون عندك كوب الشاي يعني جاهز ما يبغي له شي